بصراحا نتصور نختار نكون نسر, حيوان يحسسك بحريا كبيرا برشا, نحب نطير لفوق في العلالي, أنا من محبي الطبيعا, نحب نشوف العالم من كل جها, ونشيخ على هيك المنظر المزيان, جبال, وخضار ووديان, ويعطيك النسر نوع من القوا والحريا اللي صعيب تعيش هالتجربة إذا كا كنتش نسر.